O jo̱ ṉo ma bi the erace ma te kpeki ma re je de erace na no te ekakala te areo te no̱ ma bi ro the rie no who je kpozi who reho̱ erace na erae no aje di na yetegbe who reha ze who ve kwa ame yena no̱ who̱ ve we̱ za ro the who ve fi uwe fiha who re rru rae ireye yeye no whorie no̱ i ye te egwolo ria no who re je yano who re ku ame ye nano fikiemo ma biro kwame na no na fiki ozi na so that ozi na o gbe lu eme o gbe bu ga lo̱ho̱ evao omamahie ma je kwere na who je ru no who ve ti who isitu ra ro the who je̱ who ofigbe ra ro the oje ye no who ve fi uwe hie̱ who re ti ti fi uwe hie̱ uwe fiho o̱figbo na so ye no who ve fi arobasa fihie̱ arobasa na je ye no who re ku etomatosu fihe̱ who ye ku fihe̱ no who re̱ ti lue fi ekwa kwale no who bi ro the isitu na kpobi who ve ti fahie̱ te areo na kpobi ye who fra ereo nano oke yena who re ti the ri fi emagi rie who ve je hi uwe fihe. i je ye no kpobi we ve ru eme who ve ye isti ye na no izo no̱ ma ahwo isoko ma re gine̱ like ma re gwolo ma ma awho isoko yo ma re gwolo ibedi gaga ibedi na no we je nwano we re za ame ri reho who re the ri who je the ri no whe re je te who re fi izo rie who re fi emagi hie who re fi arobasa hie who re fi emeri ja areo who bi ro the na who ve ife fi hie evoo who ve the ri who fe nabe the izo na who ve ye fiho otio̱ o fe ro no ozi who bi gbe who who veerigbe ozi fiho izo ibedi na keme ma ahwo isoko ozi o re were omai gaga oje rro no igari who ve je gbe ofe ro no izo ahwo ma bi the izo ahwo gaga who te kwa ame fiho erra who re kwo ofigbo fihe whoje who fihe who re lu eme oretiyeretiyeretiye o re ti te egbe no who ti fi ozi hie ore ti tiki so ke re ogbudukugbe who re te reho o̱o̱ eko fifi rie̱ evao̱ Whe̠ je fi eko fihie no̠ obi ti fuze, whe̠ re̠ reho̠ oa whe̠ re̠, whe̠ re̠ rehie w wel kpoto̠ so that o gbe fu hwe̠ he̠, whe̠ je̠ nab thei ne kpobi no where je fi emeri na fihie̠ jo̠ arao okobi no̠ whe bi ro theirie emer nai no̠ o̠ dina sore na avo̠ araono o̠ dina somore, o̠ye whe̠ bi w thei ogwo na, o̠ re̠ nabe were no ziezi whe̠ je̠ habe thei ne no ziezi no, whe re, o je ye kpokpobi no gbodo kugbe no, whe̠ re yei fiho oto̠, ma amoo isoko ma re̠ like izuwar yeria gaga, te ogwo te ibiedi, euao ebe̠ no̠ ma re thei na oje̠ ro̠no̠ whe gbe ozi fiho̠ oto̠ whe re thei epuo o̠le̠ avo̠ ibie̠re̠ fiho̠ ei whe̠ be lo̠ ozi na yo̠ whe̠ kri o̠le̠ ho̠ obo̠ no̠ whe̠ be ro̠ rele, ere mai ahwo isoko ma re gwolo̠ kerne ore yena o̠re̠ were isoko ma na gaga ore isoko ye euuo eware na kpobi o re no